<noise> Majapahit, empayare Majapahit, Babal rewki gunkiiji ndu ɗum wanngini ko ɗum innake hakkunde duuɓi ujune e temedde didi e cappande jenayi (twelve ninety) e kadi duuɓi ujune e temedde didi e cappande jenayi e didi (twelve ninety two).